Papahattaq siaga pentinna yero akkuliangengnge pentigga yero akkuliangengnge mas- tasitujui ga ko makkulia ki ero mapenting aga nassabari penting ero akkuliangengnge aga pasemangakkiq meloq makkulia <noise> aregga dega tasitujui yakko penting ero kulia e na pammulang ero aga alasanna penting kulia e yanaritu untuq lei- <hesitation> untuq sappa jamang metuq maddimonri aga pasumangekkiq meloq <hesitation> taruntuq jamang <hesitation> makkulia yanaritu bereq pada kiq tawwe malomoi sappa jamang <noise> <hesitation> aga yas- yassitujui <hesitation> magi nassitujui yanaritu <hesitation> afaq na makurang makurang di na kelua- <hesitation> sijingnge sibawa <hesitation> atuwo-tuwongengnge ko kampus e <hesitation> deq namakanjaq sibawa makkabbeang wettu mi <noise> sibawa <hesitation> mappura lalo e pura nacerita tawwe pura makkulia yanaritu maja yenaro na nassabari deq yassitujui ko pentingngi makkulia.